تغوح على كوكل بلي اذا نظام موبايلك اندرويد ، تشوف التطبيق الي انت تحتاجو اشنو، فتغوح أول شي تحملو من كوكل بلي اذا اندرويد ، من أب ستور طبعا اذا ايفون ، ووادوسلو وغا ما يكمل ، هو غاح يثبت تلقائيا يعني أو انت ادوسلو تثبيت وهو غاح يبدي يثبت